Aine min hombru osan mariwana ukapuem eren taim, mai tunai aviran aine min aaneko, bioboko ororio tap puai oiran tunai avairan pau pairan apan dotap puai. Aus era manin ukem os, dopin era os nimun, omai nim tapo. Dop pam topoi mit eren, evan diki diki. A bava tan nim pavoi, dopin ukuem, drug ouoim. Apaun tama kasi kopawoim, siapa burokon uam tue pai mit kaka nasin sisiuan uka paim pa. Deu matoi tore kei, nia kotuan kekei nimu aven oro napu avera manap apan averei namaip paiet mine ko ane kot aine minni baietueva top makasi era o- omain baba tan os makasi kos mareu koit. Eram <noise> siapa motan kauoko tap puai. Ira dopinua noa tapo, omain paun era dopin nia pauom, <noise> ane kot bioboko, kopa kana sin ariki pait, akai mara aisi mara eren tauara apan mare kop pait. Ma aine min neken neko eivon, omain utupui eroit dopari oroit biro roit no aine min, oinom era puanan nua noa ongoim doit eran nim puie. Apan oro unap pii paiet oroio era os nimutu era, oinom koma nuam. Karamoxion ko porio dup pum bava tan kunuan orori tap puai eren aine min babatan apan oroso kosi nga repoit ne, mine oros apen. Amarian niakot anekot kosinga repo penit, kakait nonoi eren pep kasi papa noit, doven apan puroi mait eren pura papien. Ma oit tapo dakere tapaum, amai tope roit apun dovepan, amai bira peroit, koma apaun nauo, bokun apaun, eken apaun, nia pesiko apan tousi pam nim papeait ne aine min oskeke pane inaka mara nia pesi ko pura poim pa mine eke pape nit, oinan keke. Mine ken tan da, amai mara koma puai erasin tarai uka papenit, dua topuai mara osin pep nim pupeai mara va mone pam. Tunai uka pam era mara ororio nam popet. Eva tom baba tan moi tauni pura nuan, pura pam nim papeait no tunai uruan bava tan isi papenit. Apan averen ne ausipan tapun tau ara mare kopen mine na? Avio pa wan apan oro duma kui nim papeait mine. Avaiopa utu ai papenit, omain toton nepa pen dake oro nepapeit mine. Osan omainim babat oupa oupa puraven mine, nimpu pera, apan kau puroven. Aisamin topura navait eren apan utu papeait manin era tovone mait apan utu pam eram eram purapam nim papeait. Aine min dake eram amariat eram niakon koma papi ponem. Moi oit dake tauni nim pum ai tunai mone pam era, oiran karamovion doppio o hombru dop pam oro opopoi o oroso oro bariap poi. Evatop tapo ne mine os pura papenit? Oirat era komatoi nim punoi erait unat aitoan era mangi nip pam oun numroit. Evatoan ne os pura nen? Ai mine oiran pep, ai mine evan? Apuap pam kapuom roit nau o, keken keken nan apare reroit, <noise> apan nesiai dumare pino pen nou'aua. Aus pep ne dumare piopen, toto pen biai tanau nimuan peai. Apan eram oirat moi nasiai nimuan mangini manginio onoi. Doian tara tap puaim, omain era kopo rio nono sipan, orosan kopi kopiope roit eran pep bavion ane tap puai. Aus ne nia maran oinom dumare pam avere tan tanaviri omain kekei oro dumareun, apaneke wan mine toton os tanai kapuan, os tanai kap peram dikirikia avere pairan na noi nimu aven. Evan era ouan mangi nip pupe ai era, apa rena noa tapo ouopen ne-apan eram omain matau ouon aine min, o apanda omain matau. Oirat kokokenen o ainem min taim an apaun oan. <noise> Evan da pura papen aine min, keteu pai bira peroit mine. Osan nanga ken namai nuan nono sipo pen. Nesivai namai parait. Tuto papen me, era apan tuto pam ne era omain apan kos mare pipo net. Tap orori oi bira poit, unat isi pura nevait natat omai nim tuto pun, evan da kekeon da evan da apan pura pavion da omain kos mareo ven era. Isin num aisi. Aisia pen boku papu ranoit, daka rake papura noit. Evan puran ne. Mo nesinuai nim pupia mo. <noise> Penu mapan da apaun nuan nim pupeai apan bisiapan, apan kate pan, nanga ken diki riki a tanau eram tuto oit, dake pep nia osa pan aine min ai nia os tuosi pu eram omain puran, apikian tapo puron toton tunapai ran bokunan apare eroit. Mine aneko biovoko pura pupenit eren no. Omain noan, osan uamisin tan oit ai, apan mineko pian. Pep kopkopian, omain kopkopi nanoa apan nonosi panan ne era uru ain eram takanai niop pam sina pau emit. Sina pam era omain nuan uruain ukapi pau emit. Inne era mabira puo bira papuira, apanam wam omain dero pan nimun noava numu nua. Omain dero popinet me ai, era omait apan os opuroven na mine avere pan apaun tapunuan nim pem me. Os keke purai nanga kera namai nua, osan oit tan daie, unat tan os topura nevait moi nasai biki pura nevait omainda suaban oit, koropo nupu nimpupian, oatam apan nepu piai amai karepian na mine, amai ran karepian. <noise> Itokoi toi o amai <noise> ai mine tapokuain orokio pam tureinuai kare papepuino ostan. Nei nim pen nangaken mani nuan ai tuto an avaiopa nioi mait eren doven. Manap oit dake ai e, aine min tuto pura papien den, apikiaun tapo. Kakateke piomin'na, takesit nimpu noin sisiop pan tuto avere pan tuto avere pan o pan mara, omain kopaka nimpa oit evau erau evan omain dero noa pan, o aveu pan u torin kau'pi oit namenio. Osai ne osa pan aine mimba opaun mone, apaun mai suna maipip'o poinit, aveu oit tasira kopano poinit. Ostan, ostan o nimpupe tapiao rorio nampuru, osa ngiera maran tauara nia maran uan. O nangakean momene ivonai Community ambravo poinit eren ne rau main os tauara pavoit, aus take ainemin Chief position danoro ta topa nimpapiaet opanda oirat mana toi nimpu noi ai, Pua nan tama koroit oiran moino osirop oro boku pam nim pait, iro makasit oirat ave repat puanan nono sipo nem. Mo tunai tuna pan apaun dova avere pan tapun. Mine asap pam deva sipai ran eren apaun nuan kopinip pure vaie mara omain toton deko pam bengo pipu revait oros apen oro tuke pam nim pape ait. Osan apan orem motam pep aine min pep, akan eram omain nesi vai nono sipo pen pep. Iro mara iro mara oro mani pai nimu tap paitai osia, os ne nanga namai nim purai, apanda mas pep. Mam dan tata tatai apan unap pipo nope nit omai nim tousi pai mit, mine apan tousi pope nit. Eran noaie mine os bira peroit tata kate panuan akai pa penu ma pep apan avere panan apaunuan tori nim paiet. Torin apaun kauoie-emait neko tasi rakut, matau tan ou ou sit, pura nuan. Tau mapi eram puras oie apan pura pura poie neko aine, eram tan ninda mani nuan nim panoit, nim paiet. Anuan taka si kau noi emait, moton kau oie mait oit paiet. Aine min nanga moton kau omain nimparaiet, eva top deva sipai ran den mani nua kopi ni revai tan ia. Oros san unap parait era apan oinom unap pipai amit era. Era ma omain paun kos mare pipau emit eren nanga tapo ron apan, apan miri miri pai amit nanga; mangi nip pai amit toton, siapa tom mamui no mai kai rue toi arasi nim puai. Orosa rep tatakot tom kikoko betoto pam pura paimit eran o dopit tan noanoa, dopit omait tama kapat taput mineko omain avere pat nia nuan mineko dopi tanai nimuan mangi nip papeait apan kate pan omain kos mare pio nemait mam neken, neko asikopan nian. Neko doven apan osa paien neko, doven evat nia pawoim da tap mareao. Evan eram katet eram oirat eram puran nioim da, pura poim era momian. Ai nemin apa neke era, eram oirat banako nen eram oirat tau map pian, apan nesiai tau map pin nen. Apan nepurai amai tan bira peroit tan. Apan tutui bira peroit mine osa tan puraraun, osa pep nesi vai. Apaun tananan kekes soun era, manip pam manip pam tutoan to-opera nono sipa pen ma nim punoi pep apikiaun orem os tapo oro keke pen. Apan tan nepu rai oinom akan oro manip pam nim pait pep, apan maisclear apan mais naraun aus apaun oin da pura paioim aine min. Nanga ainem neko nangako eran puanan eran tauara purai, oinom eren puan nanga apan neraun eva, tom nanga mara apan uka pamit, erasin apan dingo pau amit uan ne nanga neko era puanan nepu rai. Omain era kos ngare tap puai aine min nanga tau ara purai era ne omain nekoan kosi ngare pauoi era ne nia tap pipunam. Ustoi akan nim puperan nepen pep.